आंतरज्ञान म्हणल्यार किते। आंतरज्ञान ही एका अवचेतना प्रक्रिया जी तुमका बेगिना निर्णय घेतपाक मजता करत। तांचो पुरायपणना विचार करी नसतान। अंतकड्यांची भावना वा वृत्ति सारके। निर्णय घेतपाक आंतरज्ञानाची भूमिका। वेगवान निर्णय घेवपाक आंतरज्ञान तुमका बेगिना निवड करपाक मजता करत। नमुना वळाखप तुंमी वळाखीची परिस्तिती वळाखतात आनी सहज प्रतिक्रिया दितात। धोको निर्धारण आंतरज्ञान तुमका शक्य तो धोक्यांची शितकावनी दिता। सृजनशील अडचण सोडवपाक आंतरज्ञान अभिनव उपायांची प्रेरणा दिता। भावनात्मक मार्गदर्शन आंतरज्ञान भावना परिणामांचो विचार करत।